tem eo a kori ro, <hesitation> pah tah ve eo to pok o eo he a kori, eo- eo a babaiton sue roh. E, poh tem e, nom to no rona mohin, no na mohin, eo pa peah o, o. Peah o o, taman no o rakah. Peah ro tataman no o rakah ko pa, im- im a bua mani a abuh rakah. Bua abuh rakah. Peah ro o o, im a bua mani pa'eh hoa gunah ima bua mani, gunah ama de vos. Meh tah pet eo to, eo, no rona si. Eo a kori ro, eo a, i'iu raka ro no si sunon. Iu no raka ro no si po, a hos rotu. Eo to iu no tamuan gen o no nen sih. Tem eo to abuh ma, tate bone- tate bone, pa'eh abuh va'ih tate bone to keh en peo va'ih. Meh tah pet eo to iu, moan noh, tem eo a kori, eo a, ruruv aka roh. Poh tem nom to no rona tahi eo pa'eh, nom pa'eh no na tahi. Eo mea ma kar- kear peo. No na nom pa'eh ruv nem, ruv nena- ruv nena- ruv- ruv- ruv. Ruv, no na pa postakah ruv- ruv ong a taurev. Pa'eh ruv nena nom pa'eh ruv gunah bat a nema. Ruv gunah bat nema, ruv gunah ma, pa'eh, ong a hus aka bat nema be nom to takin, taman a hun aka ro po tem boneh. Tahi. Ruv aka bat nema be nom to takin, eo pa'eh ep ina tataman na ipav akah. Ipav a abuh rakah. Ep iniah, pa'eh va'oe na o mameh mane. Mane va von. ruv mero nem. Va'oe na ra'oer nom pa'eh no ma, pa'eh, te akuk nem gin nom vagogom gunah nena yiah. Vagogom gunah nena yiah. Eo pa'eh reh ko sikir peo, Varakah raka pa vetak. Van aka ina vetak pi. Mameh bois pa'eh reh ama te pir, varakah pama pakpak. Varakah pama pakpak. Varakah- vavarakah- vavarakah, pa'eh ot pama sikir, ot ama sikir, nom hikta ot a ipav, ot ama sikir. Bin takin niah pa'eh ean takin me yiah- ean takin me yiah po kasuan. Ean takin me yiah. Vatakin na'ih ipav boneh a abuh rakah. Taman a ipav aka roh. Pa'eh ean takin me yiah, pa'eh no gon o rapis, sivak, moes moes, vatotoe ina naban to te rorer tahi. vatotoe- vatotoe- vatotoe pa-'eh he. Gon no o peo, de vos, no, subon- suubon- subon. Subon pa boen, taguin ava pa postakah, kokoer uer, roev, en. <noise>